Allor in chist mument partirei p' l'America, comunque è nu post che mi ha semp affascinat e soprattutt m' impar anche io nu poc 'e inglese che non guasta e però ci sono anche altri posti che vorrei visità, come l'India, il Giappone, <hesitation> che mi affascinano. Anche pecchè m' piace <hesitation> poter, <hesitation> m' piace comunque verè ati cultur e accussì m' port 'a cas semp coccos 'e chiù. Anche pecchè ogni cultura è diversa e ogni cultur t' pò purtà cocche, cocche, coccos 'e chiù. T' può imparà semp coccos 'e chiù. Quindi mi affascina comunque poter vedere il mondo.